افضل وأقوى شخصية تاريخية أظن ولا إختلاف عليها سواء كان في نفس الديانة او خلافه. <hesitation> هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. <hesitation> سواء كحكمة أو كتواضع او كجمال او كدين. <hesitation> فلا شخصيه تعلو على شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. <hesitation> وندعو من الله أن نلقيه على خير يوم القيامة ان شاء الله